सामान्य सूप बडोड़ो ते हम सबसे पहली योक भंडा मा थोड़ा सा त्योल गरम कोरी ते वेमा आटा प्याज अदरक अर लहसुन अर जु भी पसंदे सब्जी छिन उते ढाल सकदा छिन अर वेगा बाद जब यु जरा गरम वे जो हम येमा पांडी मिले ते दस से पंद्रह मिनट तक पाकोला ता हमा सूप जु ची त्यार वे जोलु।